Imege sughuren ivuu iyewo so nnwe mmee iroma adom imme nagha sughuren ivuu bunawo ivuu ike-are so ewe arevi-arevi ire keehe ke ntak ee oven eme ano ome asemomo ogbog nye arem mmegbi iroma adom we agham aka aye aukawowen mma ugwuru me agbe ewe ivuu ijchek momo ugwuru gbeg uchek momo ugwuru ghaep mme another iroma adom wewe ghee irume ruma ate nnwe mme iroma adom taa ewee mme iremaa adon mmwe imeghe nfaehe ugwuru ivuu so iroma adom ire kechi kechi but ye sughuren mme udai kee emee kpooo kpok atat nnahi igbe egbe sughuren ari ogbog nni tap maihi kanna ari ikaiyi jijee nni gboro ari sughuren nno.